Eky'okubanza oine kulyaga ebyokulya ebiteekaniziibwe kurungi hanyuma kulya muno ebijuma nikiyamba ebyokulya ebikuleeta ekiriisa n'okwombeka omubiri kikuru

Ebijuma tujungamu jwisi ebyo enyama ebihimba n'ebinyobwa doodo kabbeji muhogo ebitakuli n'ebitooke

Emizaano y'abaana bazaana mu kiikaro kyange nukwo kubaka omupiira kusamba omupiira kuguruka omuguha kuzaana akahuna n'okuzaana kazaitumba

Ensonga enkuru erukuleeta butandwa ha nguudo mu Uganda abaadriver baitu banu nibavuga batateekaine obundi nibakozesa amasimu ha nguudo arumu kuvuga kunu naakwata esimu obundi abandi nibavuga baa nywire ebitamiiza ebitokooza-bwongo nk'enjaahi amairungi byona ebi nibireetera nibibaleetera okuvuga kubi hakumalirra baleeta butandwa

Kintu kikuru muno kwogya engoye zaitu habwokuba obu okuba ojwaire orugoye orwogeziibwe noo ekyokubanza nooba smart eeh nooba oli mwecumi ekyakabiri okwogya engoye nikitangirayo endwaire endwaire ezikulee ezikuleetwa oburofu nk'obuhere obukuteera teera omubiri nee n'ebindi

Omwebembezi omurungi aine kuba aine n'engeso nungi kandi ali kyokurorraaho hali abantu abaakwebembera nukwo nabo basobole okumukopa kandi bamukopeho engeso enungi kandi obu akuba aine engeso embi n'abantu abakwebembera nabo naabasiisa kandi obu tukuba ntukoma nitukoma omwebembezi omurungi owaine engeso enungi

Ekintu ekikuru muno kurora abaana baayetantara ebikoosi ebibi abazaire baine kwikarra n'abaana baabo bakasobororra ebibi ebiri omu bikoosi ebi ebi bakuba barumu nka okuleka isomero abaisiki okutunga enda bakyali mu isomero kandi bakaleka okusoma

Banywani baawe kakuba bakwohya oine kurora naiwe wakozesa obwongo nk'omuntu mukuru wacwamu ekihikire nikiha oine obwongo kucwamu ekirungi n'ekihikire

Abakozi abajanjabi nyowe ningya kubazaaho abakazi abakuzaaza abakazi noosanga omukazi naagenda mu irwarro taine byaahi taine suuka z'omwana owaarazaara noosanga naagenda mu irwarro kuzaara kandi abandi abakazi tibakwekebeza nda obwire obu bukuhika noosanga atandi agenzere mu irwarro kuzaara baitu taina kipande ebi byona bitalibaniize abajanjabi

Enju yange kwikara neeyera ngisingorra ngisiimuura ndimirra limirra aheeru n'okuteera teera ebirofurofu ha bisiika n'okusiimura amadirisa

Obu mmara kulya eky'ekiro mbyama nukwo mba ninteekereza nyenkyakara nk'oku ndaazinduka kutura kugenda habwokuba mba mbyamire nkeereriirwe n'eky'ekiro nkiriire nkeereriirwe mbyamiraho

Abaana b'omu kiikaro kyaitu bakira muno kuzaana omuzaano ogw'okusamba akapiira bagugonza muno kandi abake nubo bakira kuzaana omuzaano gw'okwesereka baitu hati haroho n'abaana abandi nibakira kuzaanira ha masimu g'abazaire baabo

Kovidi ekatabangura entaito bbiizineesi zikahwaho ezindi zikahwaho tizaayogarukamu kukora zaahweraho kimu ebintu bikahwamu

Nyenkyakara haroho obu mbanza nkasaba obu mmara kusaba oteekaniza eka yaawe hanyuma obu omara kuteekaniza eka orugayo oine kusiga wamanyisa abaawe eki baraalya

Kintu kikuru kwogya engoye zaitu habwokuba obu tujwara engoye ezirukwera twikara tuli bayonjo ntuzooka kurungi ntuboya kurungi kandi obu twogya engoye ezi tutangirayo endwaire ezi

Ekiturukusemerra kukora kurora ngu abagurusi n'abakaikuru b'omu kiikaro kyaitu baayegonza rundi bateekwamu ekitiinisa ntusemerra kubatwara nk'ekintu ky'okubanza nukwo baleke kuteekereza emyaka yabo ey'enyuma obu bakaba bakyali bato omuntu obu arukukura atandika kuteekereza agamba boojo kakuba nkyaine amaani nkubaire ninkora kinu ninkora kiri ntusemerra kubafoora number one nukwo basobole kwegonza baleke kwetuntura

Obulemeezi obuli mu kwetaba omu bikoosi ebibi nubwo kuhangirirwa noobu oraaba otali musuma baitu onywaine abasuma naiwe noogenderamu noobu oraaba otakikozere tikiri kirungi okwetaba mu bikoosi ebibi

Engoye ezaitu tuzoogya kwihamu oburofu tutatunga oburwaire obw'omubiri twogya n'engoye nukwo twikale nitwera tuli beecumi twihamu n'ekinunko eky'entuuyo ei tuba tutuuyire obu tuba tuzijwaire mu bwire obutali bumu

Obu mba ntaine sente ezikumara kusasurra abaana fiizi ha isomero eki nkora ngenda mu bitebe ebi ndimu nyohozaayo sente ezi nsobora kwija nkagaita ha sente zinu ezi mbaire nyina kurora nahikya fiizi y'abaana kandi nkasasura abaana bakagenda ha isomero

Kwegesa eby'emikono nikiyamba omuntu kukora emirimo ey'ekumusemeza habwokuba eby'emikono nabyo biina sente ezi bikuha omuntu mu bwomeezi

Biine omugaso habwokuba nibikurakuraniza ihanga abaana nibasobora kukora bakabaho kurabira mu by'emikono kandi bakaguma omu bwomeezi oburungi bakeekurakuraniza

Kikuru muno kukorra hamu mu kicweka kyaitu rundi omu kyaro kyaitu habwokuba tuba n'orufumo rwaitu orw'omu Rutooro orukugamba ngu amaino ageeteraine nugo gaata igufa kandi na gavumenti rundi ihanga lyaitu linu obu likuba ndyenda kuyamba abantu ndiyamba abantu abali hamu kikuru muno okukorra hamu omu kyaro kyaitu

Ntusemerra kulinda kurungi ebiikaro nambere twiha amaizi nukwo tusoble kutunga amaizi amayonjo habwokuba amaizi nubwo bwomeezi kakuba tutatunga amaizi amayonjo n'endwaire niitu niitutaahirra

Kusoma kuleesereho enyetegereza ey'amaani omu bantu kandi n'okuteekerereza haiguru ekireesere enkurakurana omu kicweka kyange

Eby'enyegesa y'eby'emikono mu ihanga lyaitu biiine omugaso ogw'amaani muno habwokuba n'omuntu orutatungire omugisa gw'okugya mu isomero akasoma eby'okuhandiika rundi eby'emikono nibimukoonyera habwokuba biine entaahya

Obutumwa obu ndukuheereza abaisiki abakutwara enda bakyali bato muno nukwe ngu obu baraaba batwaire enda ezi bagumiisirize bataziihamu bazaale habwokuba mu ku mu kuziihamu basobora kutungamu ebizibu nk'okufa rundi kusiisikara omubiri gwabo kandi nimbateererra basobole kukozesa family planning obu baraaba bamazire kutunga ebizibu ebi hanyuma y'okuzaara bakozese family planning kwetantara kutwara enda zindi n'okwerinda ebikorwa by'abasaija bakyali bato

Emirimo yoona eyeekukorwa abasaija n'abakazi nibasobora kugikora mbasobora kulima nibasobora kwombeka nibasobora kukora byona ebi abasaija bakora kutemba amaju kwombeka

Abantu batangatangana obuterre mu bwire bw'enjura enjura ekuteera obu oba noogenda kulima okerererwa obu oba noogenda kutura ha mulimo amanyazi ngaba maingi ahandi entindo zicweka oruguudo rusiisikara oburwa na h'okuraba

Kakuba banywani baawe bakwohya kukora ebintu ebibi noobagambira ebizibu ebiraaruga mu kukora ebintu ebibi ebi noohayo ensonga habwaki otakukora ebintu ebibi ebi kandi noobangirra noobagamba ebintu ebibi tokugenda kubikora

Abantu abaine akahuka ka siliimu tusemeriire tubahabule bagende beekebeze nukwo batandikeho emibazi abandi ntusobora kubahabura ntubagamba batandike bakole emirimo habwokuba noosanga omuntu owaakwemanyirra ngu aine akahuka ka siliimu naaleka kukora kandi bwo obwomeezi nubukyayeyongera mu maiso noosanga abuzirwe n'ekyokulya alemere n'okuhererra abaana so tusemeriire tuba tubahabule mu eki

Ninsobora kwerinda omuswija gw'emibu hamu n'eka yange mu kurabira mu kukora ebintu nka biinu okuhungya ebinyansi ebiraihire haihi n'enju okwomya ebiizi ebiigaana haihi n'enju okukinga amadirisa kara muno muno emibu etakatandikire kutaaha omu nju n'okubyama mu katimba akarumu omubazi gw'emibu

Omu myaka etaano ninyesisanirriza okuba nintegeka kumalirra omu mirimo yange mu kwegesa ntaahe omu ka yange ngende kutandika kukole ebintu byange ndinde amatungo gange ndolerre abaana bange nkole na projects ezindi ezi nsobora kukora omu bwire obu

Twiine kuyonja amoogero gaitu obu nitugakuuta n'amaizi n'esabbuuni kandi twine kuyonja ebyolooni byaitu obu nabyo nitubikuuta n'amaizi n'esabbuuni kandi ebyolooni ebi twine okubicumiikirra okwerinda ekinunko rundi kukehya ekinunko

Nibagamba ebintu ebikunulirra hali omuntu tibiri birungi muno muno ebi ebikozerwe mu makorro sukaali ei tusobora kunywa niyo eyeerugire mu bintu ebya buli kiro nk'ebikaka ebi tukulya ensande n'ebijuma ebya buli kiro baitu egi sukaali ey'omu makorro tusemeriire kuginywa kataito rundi kutaginywera kimu

Akasumi aka nahuliire omuhimbo mwingi muno mu bwomeezi bwange nuko akasumi akanali ningenda kugaitirwamu mu bwire obu abanywani bange boona abanyabuzaale bange boona bakabaho mali twalya twanywa twasemererwa nkahurra omuhimbo muno obu nkaba ningenda kujwara empeta yange

Abeebembezi nibasobora okusagika amasomero obu nibagaheereza ebitabu eby'okusomesezaamu n'ebintu ebindi ebirukwetaagisa omu masomero nukwo basobole okusemeza eby'enyegesa omu kiikaro kyange

Abazaire nibasemerra kwegesa abaana baabo mu bwire bwa rwebagyo rundi bw'ekiro baikaliire hamu nabo babeegese ebirungi eby'okuba n'abaana abanyakwine engeso enungi mu kiikaro ky'okugenda kujumbira engeso ez'abaana embi kandi bakamalirra basiisikaire

Ekyanyenkya nkira kulya o obusera ntungiraho n'eky'okusomiisa nk'omugaate omuhogo rundi capati obu nduga aho rundi ndya n'ekyenju nibyo ebyo nkira kukozesa

Omukura gwa kalimagezi ntusobora kugukozesa kurungi obu nutuheereza amakuru agarukufa mu kiikaro kyaitu n'ihanga lyona kurora abantu tibamanya biki ebirukugenda mu maiso kandi tutarukubikozesa kurwana kuhuurana n'okujumangana ebigambo ebitasemiire n'okuhangirrangana ebisuba ebitaroho

Amasanyarazi obu gaba garugireho ha kyaro ky'owaitu nteekaho obulyo kumanyisa buli omu rundi nyowe nyeenyini kurora ngu ebintu ebikukozesa amasanyarazi nabiihaho rundi nabiraaza gataakubisangirizaaho gakaleeta obuzibu bw'okukora ki omurro oguso kwokya ebintu

Obu tukukorra hamu nituturukya ebintu bingi kandi eby'omutindo baitu obu okukora wenka tokwanguha kukanyisa kirungi muno kukorra hamu nukwo tukakora ebintu ebirungi

Obu namazire kusoma najwara etarabbuusi nkahurra omuhimbo mwingi muno muno muno mu bwomeezi bwange habwokuba nkaba nindora eki nkaba nimpambya omu bwomeezi bwange mazire okukutunga eki nikyo ekiro eki nahuuliireemu amasemererwa omuhimbo omu bwomeezi bwange

Kintu kikuru muno kwoga buli kiro habwokuba omubiri gwaitu nugwiragura buli kiro obu orukutunguutana otunga oburofu ha mubiri gwawe kandi obu orukuba otoogere nootunga endwaire na habw'eki noosemerra kuba noonaaba buli k